Gny karazany <hesitation> ranon-draha fagnadiova ampiasaiko zao misy karazany roy: ao gny likidy vesely fanasako henta, de ao ny eau de javely hagnadiovako wc, hagnadiovako lambalamba madinidiniky.